Zafady ley, manakory soa, naheno tamin'ny- taminareo zahay ka hoe somary, nisy ts- nisy tsy- tsy ma- mapety azy ny sakafo ato aminay ka manontany- anontany anareo zay hoe manakory soa hoe ino tsy mety, ino mety, ino tsy ilaina mba andrarisantsika ty <hesitation> sakafo izay amidinay sy vidinareo ty, manakory soa.